To polgɚn de myan a tunanen tu wurɓa ba wo ɠya ɠib polgɚnɚn sabotu nɚ ngvrwon dang Saiya figɚ ngɚrwon mɚn ka kɚ polgɚn inda wo polgɚ ngai sosai. Kyan ma gərwon ɗaŋ mya su tə kyan ɗaŋni, ko yan nə ni ɗa wo fare, ko yan nə ni, ko ya man tu wo votkəi, nyol a ga:tə dəni mən, sli: ŋaghəni, gətə ɗa dəni. Don kya na̱ ɗa dəni, ka yel kyan ga'rwawo fu:ghai. Kya ndai ɗaŋ kə sughəɗi, kaman tu ra:wosa mbudni. Ləb ya slyai tə ɓəslndi, kya wul adduai kə shishi, cèt tə tu gərwon ɗaŋ kə na̱fi nayawoni, a na ndara nɗiya? Alu:ghən, ka yel wo zhubni, wo wulghə tu darling, zla longsə wai, ba ma yisən gərshi cik vəŋ, fi hakuri, ba ma man kara ɗaŋ. Ka yel kyan gərwa wo poltəghai, ya:n ma wo poltəghai. ka ga gin nə tsəngən wusəŋni.

Myafi ngɚr won dang mɚ yel ngɚrshi ndaram mani ca polɚm ngai sosai yan a ca ko dzangyo tsɚngɚnan mya su mɚ yet ngɚrwon dang wo polɚm ngai sosai. Myan fa dang nɚn a tsɚngɚ nan polgɚn yan ci nɚ koni sabotu polgɚnɚn, ya polgɚ ngai ba ka taɓa ka yel gon wo tliɚ a dashing. o polgɚn de myan a tunanen tu wurɓa ba wo ɠya ɠib polgɚnɚn sabotu nɚ ngvrwon dang Saiya figɚ ngɚrwon mɚn ka kɚ polgɚn inda wo polgɚ ngai sosai. Kyan ma gərwon ɗaŋ mya su tə kyan ɗaŋni, ko yan nə ni ɗa wo fare, ko yan nə ni, ko ya man tu wo votkəi, nyol a ga:tə dəni mən, sli: ŋaghəni, gətə ɗa dəni. Don kya na̱ ɗa dəni, ka yel kyan ga'rwawo fu:ghai.